อืม ความสุขของครอบครัวก็คืออยาก เอ่อ อยู่กับลูกกับเต้าแล้วกะมีความสุขกันในครอบครัวจ้า

อือ การเปลี่ยนแปลงกะคืออยากมีธุรกิจของเจ้าของจ้ะ

สมัยก่อนมันกะบ่ดีเนาะ บ่มีแบบที่ว่าอิหยังอะนะ แบบสมัยนี้กะคือทันสมัย แล้วกะมีทุกสิ่งทุกอย่าง สะดวกสบายกว่าสมัยก่อนเยอะแยะเลยค่ะ

เวลามีปัญหากะปรึกษาสามีคนในครอบครัวจะดีที่สุดค่ะ

คำสอนของพ่อกับแม่ที่อยู่ในความทรงจำมาตลอด และกะบ่มีวันเลือนหายไปไสนอกจากคำสั่งสอนของพ่อแม่ค่ะ

จะว่าดีกะบ่ดี กะคือถ้าเกิดแบบว่ามีครอบครัวใหญ่กะกะต้องเข้าใจกันคนภายในครอบครัวจะดีที่สุด จะเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเป็นครอบครัวน้อยถ้ารักกันมันกะดี นี่คือความคิดค่ะ

จ้ะ มักเฮ็ดกับข้าวกิน เพราะว่าฝีมือเจ้าของดีที่สุด แต่ซื้อกับข้าวตาม เอ่อ ตะลงตลาดมันกะจะบ่กะปากเจ้าของ เฮ็ดกินเองดีที่สุดค่ะ

นี่กะคือโทรบอกเลยกับ เอ่อ แม่หรือพ่อน่ะ ถ้ามีคนรับสายกะต้องบอกว่า แม่หนูเกิดอุบัติเหตุเด้อ เอ่อ มาเบิ่งแหน่ อะนี่ประมาณนี้จ้ะ กะต้องบอกเขาจ้ะ

อันนี้คือตอบเพราะเป็นความคิดของเจ้าของว่า เป็นหยังคนอีสานมักแต่งงานกับคนต่างชาติ เพราะว่าที่ เอ่อ ที่มีความคิดแบบนี้กะคือว่า คนต่างชาติสงสัยเพิ่นมีเงินเยอะแยะล่ะมั้ง คนอีสานถึงกะอยากที่จะไปแต่งงานกับคนต่างชาติเนาะค่ะ

เอ่อ ถ้ามีโอกาสไปนะจะไป เอ่อ ประเทศลาว เพราะว่าคึดว่าบ่เคยไป อยากจะไปน่ะจ้ะ

อือ ถ้าเลือก ให้เลือกรถไฟกับรถบัส ชอบรถบัสมากกว่าค่ะ เพราะมันเร็วแล้วก็ อ่อ ถนัดไปทางรถบัสอะจ้ะ

มีนะ แต่ว่าบ่มีโอกาสจะได้ไป เพราะว่า อือ นั่นแหละ มีปัจจัยหลายอย่างที่มันบ่สะดวกน่ะจ้ะ อยากไปนี่ อยากไปอยู่ อือ ทุ่งดอกกระเจียวกะสวย แต่ว่าบ่มีโอกาสได้ไปจ้ะ

เป็นคนจังหวัดชัยภูมิตั้งแต่ต้นกำเนิดเลยจ้ะ เป็นคนเกิดอยู่นี่ อือ นั่นล่ะ กะเป็นนักท่องเที่ยวกะคืออยากจะไปทุ่งดอกกระเจียวมากมากเลยค่ะ

เลือกที่จะเดินทางใซ้รถมอไซค์ค่ะ เพราะว่า เอ่อ มันใซ้บ่มีรถใหญ่เนาะ มันสะดวกสบายอะ อือ ใซ้ไปรถใหญ่มันรถอาจจะติดนู่นนี่นั่นทำให้รถมันติด ถ้าไปมอไซค์โอเค พอไปได้จ้ะ สะดวก

กะเคยเดินทางไปตั้งแต่รถบัสเนาะ กะบ่มีปัญหาหยัง กะคือโอเคอยู่นะคะ ที่ ที่ผ่านมาที่เคยขึ้นไปน่ะจ้ะ

อยากไปจังหวัดเลย เอ่อ ไปจังหวัดเลยแล้วกะไป ไปจังหวัดเลยเนาะ มี เอ่อ หม้องเที่ยวหลายแต่ว่าบ่มีโอกาสจะได้ไป อยากไปจ้ะ

มักหม้องคนที่ไปเที่ยวหม้องหลายหลายน่ะจ้ะ เพราะว่า โอ๊ย คนไปน้อยมันอาจจะบ่ดี หรือว่ามันบ่มีสิ่งดึงดูดกะคืออยากจะไปหม้องคนหลายหลายจ้ะ

ที่ว่าการไปเที่ยวมีของมาฝาก เอ่อ ที่คนภายในครอบครัวเฮาหรือญาติพี่น้องนี่เฮาเป็นการที่ดีอะ อื้อ เป็นสิ่งแสดงน้ำใจน่ะจ้ะ

มักกินเผ็ดที่สุดเลยจ้ะ เพราะว่ามันแซ่บ ถ้าเป็นรสจืดจืดมันกะบ่แซ่บของภาคอีสานน่ะจ้ะ

ถ้าเป็นอาหารกะคือ กินแต่น้ำพริกปลาทูดีที่สุดค่ะ กินได้ตลอดเลยค่ะไม่เบื่อ

มักกินส้มโอจ้ะ เพราะว่าเป็นผลไม้ที่ชอบมากที่สุดเลยจ้ะ

ข้าวเหนียวคือส้มตำไก่ย่างนี่สุดยอดแล้วค่ะ แซ่บแซ่บ

ข้าวเหนียว ส้มตำ ไก่ย่างค่ะ คิดฮอดบ้านที่สุด ถ้ากินของแบบนี้

อือ Pepsi น้ำโค้กดีที่สุดจ้ะ ถ้าเป็นกิน เอ่อ กับข้าวอย่างส้มตำเนี่ย มันจะต้องกิน Pepsi น้ำโค้กเท่านั้นอะจ้ะ ถึงจะแซ่บ

มันกะแล้วแต่คนน่ะจ้ะ เพราะว่าบางคนเขากะมักกะมือ กะมือนี่กะคือเป็นคนภาคอีสานนี่สิแซ่บ แต่ใช้ช้อนมันบ่ได้รสชาติ อื้ม คือแซ่บคักถ้าใช้ช้อน

เมนูอาหารภาคอีสานกะคือส้มตำ ข้าวเหนียว ไก่ย่าง นี่คือเมนูหลักเลยค่ะ แซ่บอีหลีเลย

มักอยู่แหล้ว ของหวานมันแซ่บเนาะ

มักกินผัก ดีที่สุดเลยค่ะ เพื่อสุขภาพ ชอบมากเลยค่ะ

ตอนเช้าจะมักกินกาแฟดำค่ะ ตอนเช้ากาแฟดำเท่านั้นค่ะ

ดู TV แล้วกะเล่นโทรศัพท์ ดีกว่าว่างบ่มีหยังเฮ็ด

เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ค่ะ

ขายน้ำค่ะ

ทำกับข้าวขายค่ะ เพราะว่าเป็นงานอดิเรกและมีรายได้เสริมค่ะ

จะพัฒนาเจ้าของค่ะ

ฟังเพลงค่ะ

มักเบิ่งค่ะ

ออกกำลังกายค่ะ

เป่าขลุ่ยจ้ะ

เฮ็ดผู้เดียวจ้ะ

ขายน้ำจ้า เพราะว่ามีรายได้ดีจ้ะ

มักเบิ่งของในห้างจ้ะ เพราะมันเพลิดเพลินดี

อือ สารคดีค่ะ เพราะว่ามันมีความรู้จ้ะ

พัฒนาในหมู่บ้านจ้ะ

ทำขนมค่ะ เพราะว่าเจ้าของถนัด

กะมีจ้ะ ถ้าว่าง กะจะทำงานอดิเรก

บ่มักจ้ะ เพราะว่าวาดรูปบ่เป็น

อือ ปั้นดินเผาดีกว่า เพราะว่าคงคือสิง่ายกว่าวาดรูป

นี้เบิ่งช่อง YouTube ฟังเพลง มีหลายหลายอย่างให้เลือก

ฟังเพลงจ้ะ

ไปจำศีลอยู่วัดจ้า

กะนี่แหละ กะมักคือเฮ็ดน้ำ บ่ต้องมีอุปกรณ์อิหยังมากมายจ้ะ

เฮาเฮาต้องเปลี่ยนแปลงตามอายุจ้ะ เพราะว่าเฮาเฒ่าไปเรื่อย

Facebook จ้ะ

แทบจะทั้งวันเลยจ้ะ ถ้าว่าง

กะแล้วแต่คนมักเนาะค่ะ

มันเร็วดีจ้ะ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

กะกะแหน่บ่กะแหน่ อือ นั่นแหละ คือมันเป็นโลกโซเชียลเนาะ

มันบ่ดีจ้ะ

บ่จ้ะ บ่มัก

กะโทร Messenger จ้ะ

ได้ความรู้หลายอย่างจ้ะ

กะคุ้มดีจ้ะ

ถ้าเป็นความคิดส่วนโตนะ มันบ่ดี บ่อยากเอาเรื่องของเจ้าของไปโพสต์ในโลกโซเชียล

ในความคิดบ่มีความปลอดภัยเลยจ้ะ

บ่ตอบจ้ะ เพราะว่าบ่รู้จักหน้าตาเขาจ้ะ

เป็นการดีแล้วรวดเร็วจ้ะ

มันแล้วแต่คนจะเซื่อน่ะจ้ะ

เจ้าคิดว่าจั่งซี้ กะแม่นจ้ะ

บ่มักโพสต์จ้ะ

social media นี่กะดีจั่งหนึ่ง เพราะว่ามัน มันเห็นว่า เอ่อ เห็นดูนู่นดูนี่ เห็นได้เลยน่ะจ้ะ เพราะว่าโลกมีเดียนี่กะคือรู้จัก ความรู้รอบกะกะเยอะแยะเลยจ้ะ

นิยมอยู่จ้ะ

อากาศฮ้อนจ้ะ มื้อนี้น่ะ

มักอากาศฝนตกรินรินจ้ะ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

หน้าหนาวแถวภาคอีสานนั้นกะหนาวอยู่ แต่ว่าบ่เท่าภาคเหนือ

บ่ได้มีผลกระทบอิหยังจ้ะ

แตกต่างอยู่จ้ะ เพราะว่าเด็กน้อยเฮาจะคิดอีกอย่างหนึ่ง ผู้ใหญ่เฮาจะคิดอีกอย่างหนึ่งจ้ะ

ทำให้คนบ่สบายบ่อย

ใส่เสื้อกันหนาวจ้ะ จะได้อบอุ่นจ้ะ

ต้องเบิ่งจ้า สภาพอากาศแต่ละมื้อเป็นจั่งใด ก่อนสิออกจากบ้าน

บ่รู้จ้า เฮ็ดหยังไม่ถูก ถ้ามันมาเร็วกะคือต้องปล่อยตามสภาพจ้ะ

ส่งจ้ะ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

บ่มีดอกจ้ะ

แม่นยำมากเลยจ้ะ

บ่ได้แตกต่างกันส่ำใดเลยจ้ะ

อากาศหนาวจ้ะ

อากาศฮ้อนจ้ะ เพราะว่าบ่ดี

ใส่เสื้อกันหนาวแล้วกะผิงไฟจ้ะ

ผลกระทบ อือ ประเทศไทยกับกัมพูชาจ้ะ